कंप्यूटर को देखा जाए तो आज के जमाने में ए.आई. बन चुकी है। आज के जमाने में तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर भी आ चुके हैं। कंप्यूटर में सी.पी.यू. होता है, र ए म होती है, और र ओ म होती है, जिसमें जानकारी संग्रह करना और भी आसान हो गया है। हम कोई भी जानकारी को आसानी से संग्रह कर सकते हैं।